ईद पैराशूट होदो हनेस्क मशीन नितो, होदो आंगु आकर्षित लागेच। ग पैराशूट बारे सूचियों बेरंग आंगु होदो मानवताओं नई ऊंचाइयों फिमो मदद लान्नो मशीन लागेच। ग पैराशूटू जुडाव मेसूस लानजय तुक, क्योंकि होदो होनेस्क मशीन दु आंगु सपनायु पूरा लानों मदद लांच। ग होदोचू कूमो तोशिश कल्पना लांज्या तुक, ग होने अनुभव लांज्या तुक, होदो अनुभव ग मां बोशक। ईद पैराशूटू निम्नलिखित चीजों नो खेतोक, पैराशूटू आकार होदो आकार आकर्षित नीच, ग होदोचू कूमो तोशिश उड़ानों गयातोक, रोमांचक अनुभव लान गयातोक। पैराशूटू रंग आंगु होदो चू रंग आकर्षित लांज्या तक, होदो चू कूमो ग तोशिश आंगु होने लागेच आनु रंगीन अनुभव हाचेत। पैराशूटू गति होदो चू गति आकर्षित लांच। आंगु कल्पना हाचेत पैराशूटू तोषित ग बहुत ही तेज अनुभव लानतोक, आंगु उत्साह मेसूस हाचो, आंगु रोमांच मेसूस हाचो, आगू खुशी ली मेसूस हाचो।